Aleni <hesitation> sapee nyuu, achame aam amitwok cheu kimyee amde ingek. Ako aluu mursik chekakinde sotee, achame amu ngaluu akase ale mii komie porta nyuu, akase ale kwanza mursik ngaluu. Ko akot ngalu aru akase kapisa ale kipaipait porta nyuu ochei amuu kalu mursik. Koo achame kapisa mapistoi ng'alek ap kimyee ak mursii.